अगर में घूमे बार दक्षिण अफ्रीका जाहु तो में अपन संग नहाये। के कपड़ा सूट रखु काहे बर वहा के गर्मी में नहाये के मज़ा में जरूर लेहु। ओकर संग कुछ खाये बर अउ कुछ जरूरी दस्तावेज़ रखु जैसे कि पासपोर्ट वीसा अउ मोर आधार कार्ड। संगे अपन वॉलेट अउ कपड़ा रखे से मोर काम हो जाहि।